Yekawe atembeanchi, nekitupche nekimii komastap eldoret kokingaitite, kokitachani akoo kitembesanatani. Atembeanate kooporwaton tugun chechang chikitom akere akoo, kiapaipochi iin yoe kigawe amuu kiaro tukun chikotomakere, aroo akot iin, inguronik chekikipugani ko kitomakere nguronik lakini kiaroo pesyonoe. Ale ngaa akot inguroniki, ngepukani kotaretu, kimuuch ipoisyen kotaretin. Koo kianai choe.